Kume vel kun fir paat peme poku vel poku kun, poku fire kaa'paat baa kume baa vel baa kun baa fire baa paat kun tit firemikun fire tit paatmifire dick, dick ku kume dick ku vel dick ku kun dick ku fire dick ku paat dick ku <noise> peme dick ku kuwa firemikun dick fire tit dick paat mefire dick ku kaapaat dick ku kaapaat ku kume dick ku kaapaat vel dick ku kaapaat ku kun dick, ku kaapaat ku kume ku vel ku kun ku fire ku paat dick kaapaat paat dick ku peme dick vel ku kaapaat fire mekun dick ku kaapaat ku fire tit, dick ku kaapaat, dick ku paat mee fire dick kun ku kume dick vel dick kun, dick kun ku fire, dick kun ku paat dick kun ku peme dick kun ku fire mee kun, dick kun ku fire tit, dick kun ku paat mee fire dick kun ku kaa'apaat ku kume dick kun ku kaapaat ku vel dick kun ku kaapaat fire, dick kun ku kaapaat ku paat dick kun ku kaapaat ku peme dick kun ku kaapaat fire mee kun, dick kun ku kaapaat fire tit, dick kun ku kaapaat paat mee fire, dick fire ku kume, dick fire ku vel dick fire ku kun, dick vel fire ku fire, dick vel ku. <hesitation> mee paat, dik vel ku kakapaat. dik vel ku kakapaat ku kume, dik vel ku kakapat ku kume, dik vel ku kakapaat ku kun, dik vek vel ku kakapaat ku feer, dik vel ku kakapaat ku paat, dik vel ku kakapaat ku peme, dik vel ku kakapaat ku feer mee kun, dik vel ku kakapaat ku feer tit, <noise> ku paat mee feer, dik kun, dik kun ku kume, dik kun ku vel, dik kun ku kun, dik kun ku feer, dik kun ku paat, dik kun ku peme, dik kun ku ku, feer mee kun. dik kun ku feer tit, dik kun ku paat mee me feer, dik kun ku kakapaat ku kume, dik kun ku kakapaat ku vel, dik kun ku kakapaat ku feer, dik kun ku kakapaat ku paat, dik kun ku kakapaat ku peme, dik kun ku kakapaat ku feer mee kun, dik kun ku kakapaat ku feer tit, dik kun ku kakapaat ku paat mee feer, dik feer, dik feer ku kume, dik feer ku vel dik feer ku kun, dik feer ku feer, dik feer ku paat

Dick paat ku kaa'paat dick paat ku kaapaat baa kume, dick paat ku kaapaat baa vel dick paat ku kaapaat kun dick paat ku kaapaat baa fire dick paat ku kaapaat baa paat dick paat ku kaapaat peme dick paat ku kaapaat baa firemikun dick paat ku kaapaat firetit dick paat ku kaapaat firemekun dick paat ku kaapaat firetit dick paat ku kaapaat paatmifire dick paat ku dick kume dick paat ku dcik kume dick paat ku dick kun.